Litita'en e kondeye e holla alfanu e shiya alfanu yaruuki kaya zaƙi. Likitaen wiyi kaya zaƙi e wallita taagu moina suga ɓandu mun, amma e wonna nyicce, e foɗa wonnere redu, nden bo so taagu wowi yaari bone ko ashsha.